Genti-i passeggeri, vulìu mach dive che suma ën camin che survuluma sü üna tempesta e cuindi dë ste trancui-i, tüi cun le sentüre grupà e pa scatené d'panich perché tant suma sempre arivà e voli parei ai gia fane d'autri cuindi gnüne paüre dë niente